කෝපි <hesitation> ද තේද ගොඩක්ම කැමති කියල කිව්වොත් එහෙම <hesitation> ඇත්තටම කිව්වොත් ඉස්සර මම කැමති ගොඩක්ම තේ. දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. <laughs> මොකද <hesitation> මම කාලයක් <hesitation> විදේශගතව සිටියා. ඉතින් ඒ රටේ <hesitation> ගොඩාක් වෙලාවට කෝපි තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. අපි දන්නවා විදේශ රටවල බොහොමයක් විදේශ රටවල <hesitation> කෝපි තමයි ප්‍රසිද්ධ. ඉතින් <hesitation> ඒක නිසා මම <hesitation> කෝපි බොන්න හුරු වුණාට පස්සේ <hesitation> දැන් මට ඇත්තටම තේ බොන්න ආස නැති <hesitation> කමක් තියෙනව කියලා හිතෙනවා. මං හිතනවා කෝපි <hesitation> පානය කරහම <hesitation> හොඳ <hesitation> ශක්තියක් ඒ වගේම ප්‍රබෝධමත් ගතියක් <hesitation> ලැබෙනවා කියලා. ඉතින් <hesitation> මම දැන් ගොඩක්ම කැමති කෝපි පානය කරන්න. ඒක <hesitation> ක්ෂණික කෝපියි <hesitation> සාමාන්‍ය කෝපියි දෙකම මම පාවිච්චි කරනවා සාමාන්‍යයෙන්. ලංකාවේ <hesitation> නම් <hesitation> ක්ෂණික කෝපි නෙස්කැෆේ වගේ ඒවා <hesitation> තියෙනවනේ. ඉතින් ඒ වගේ ඒවත් පාවිච්චි කරනවා. සාමාන්‍ය කෝපිත් පාවිච්චි කරනවා. ඒවා තනියම ඒවා විතරකුත් පාවිච්චි කරනවා. නැත්තම් <hesitation> කිරි සමඟ මිශ්‍ර කරලා එහෙමත් <hesitation> බොන්න කැමතියි.